Kôfa mieritreritry frizidera izen̈y za, frizidera io izen̈y aminakà midika fa mety manan̈o lagilasy e. Manan̈o raha manitsy avy eo ametrahana raha mba tsy ho mora robaky koa abôaka eo amy izey koa mety hitanana raha tsy hohaniny elaela in̈y raha zey.